Një veçori unike është xhepi marsupial ku femrat mbajnë të vogjlit e tyre derisa të jenë mjaft të rritur për të mbijetuar në mënyrë të pavarur. Ky xhep ofron mbrojtje dhe ushqim për kangurët e vogël gjatë fazave të hershme të zvëlupi.